Ñ'antony ñ'ilà ñy sônara: -Natao fikaroha, na handrafesa ñy raha añaty ranomasy añy. -Natao koa hampivoara ñy harena misy amintsik'eto. -Natao hamonjea ñ'olo, latsak'añy añaty ñ raha tsy hita maso añy, zay ñ'ilà ñy sônara.